नाश्त्याक म्हाका रुचिक खावपाक मेळे झळया बरे कित्याक तार तेह चड भरपी असता आनी म्हाका समाधान मेवता। ह्ये खां कालजाक आनी उर्बेभरित दिस सुरू करपाक बरे।